<hesitation> Ayuu nana ɗum chollel ba, ngam kanjum wala fiira wala bo huunde fiiroji, nden wala ko nanndi ni ɗum be lenyol <hesitation> Gertooɗe malla cholli.